अब पैल्ली काइ पाउना लाग्न गैन्झाइ या घर कोइ पाउना आइन्झाइ पैल्ली चियाले स्वागत अद्दे हुन्छ चिया रे पानी दिबट। अब खानो खानाइ लागि पाउना आयाछन् भन्या अब खानामी मासु नभइ माछामासु भयागै हुनोछ । माछामासु खाइन्झाइ मिठो मसिनो भन्नेमी माछा मासुइ जोड्या हुन्छ । तैभन्नाबाहेक अब कोइ मासु नखाने माइस अथवा आइभने या मासुगो सट्टा अरु केइ खानेकुणो बनाइदिनु पणिन्झाइ अब पनिर भयो अब तरकारीमी । अब तरकारीहरु आलु, काउली, बोडी, सिमी, अब गेडागुडीहरु लै खान दिन सक्किनो छ । तैभन्नाबाहेक अब मासुगा सट्टामी अब दुध दहि भयो अब घ्यु भयो खानाइनो हाल्ल सक्किने भ्यो । त्यसरी मासुगा सट्टामी अरू विकल्प भन्या तनी तनी हुन्या भ्या नत्र मासुइ दिनु पड्डोछ भन्ने लै हुन्न।